أحلى- <hesitation> أحلى الأطعمة البسيطة بالنسبة لي هي ساندوتشات خصوصي سنوشات الفلافل زي الطعمية، أو التوست إللي بالجبنة مع الزعتر، <hesitation> واجد نحب الشوربات الخفيفة السهلة، في شوربة العدس، <hesitation> البامية، <hesitation> الملوخية، ما أحلى الأطعمة إللي بنفظلها لبساطتها.